إجازتي المفظلة هي عيد الأضحى، أستمتع مرة لإنها تجمع العائلة وصديجاتي، وتكون مليانة بالمرح والتقاليد الجميلة، أحب يعني أح- أحظر لها وأحظر للذبح والأكل الطيب، وكمان الأجواء تكون روحانية فتعطيني فرصة إني أتواصل، والتراحم بعد بين الناس، وهذا شيء يعني يفرحني م- مرة، وإنتي أي إجازة يعني تحبين تحتفلين فيها?